أظن التحكم في <hesitation> المايه أحسن عشان أقدر أنزل البحر من غير ما أخاف وكده، لأن مبعرفش أعوم وبخاف من الماية.